Ka ka’aturi xí’íli jiíí, kítí luliun jinituri te, tísáá kanitu yu’u lulití kítíun tísaa sumpi, kakaturi jii’i kítí luliun yua te iotu inka tísaa chírrí, tísaa, inkatu tísaa ti’i yíkí luli, kítí luliu chii tu jiniri nlasa kaka’aturi jintí, koo yua kakuu tísáá luli ja jijiri.